Yo’q, inson o’z fikrini tashqariga erkin chiqara olishi kerak va uning fikrini hamma hurmat qilgan holda <noise> yondoshishi kerak. So’z erkinligi bo’lmagan yerda hech qachon farovonlik bo’lmaydi. U yer parokanda bo’ladi.